Injé umu néjool béloob garira ming, wanja aŋarmé nak agoléén nalako. Galaamo inja aŋaar nagoléén miin alako, gon inja aŋaar nagoléén nafoop, gon inja aŋaar najiiŋ, gon inja aŋaar nawalo, gon inja aŋaar miin ajéék yang bu gaŋoot